'Ngo si min si ku'naj refri ta kwenta ka'be kini'ñan min kune' man nichun' riñan ba katin be' ñan nari' ñaan, ni ka'be kachin ñaan riki kwenta ki'hiaj sun sa'aj ni kini'ñanj ñaan chuhuaj nej kini'ñanj riñanj nej, kwenta narán riñanj ni ka'be naki'hiaj nubi 'ngo rasun ni si ñaan toj riki ta min kwenta taki ngaj 'ngo tanki lí ni mán gas chuhua lí, ni kwenta naki'hiaj nubi rasun karo' chruhua ta sisi nitaj gas mán riki lí ta ni si ka'be ka' si ka'be kahiu naki'hiaj hiu'be' rasun sisi kanin' 'ngo nne tsi ruhuo' si kohue' naki'hiaj nubij, ni puerta riñanj ta'bi si kini'ñan kwenta ka'be naran ni si kabi nubij chruhua nej ta min si ñaan ruhua nej nej lí, si ba kwenta karó' rasun tabi lí ta si kiman lí ta ka'be karo' rasun ruhuaj si taj ni si ka'be ni si ñaan toj min kwenta riñan kinikinj, kwenta kari' hiaa kwenta kari' ka'be kachin ñaan bé nej ta min si ñaan ruhua riñan 'ngo refri, kwenta karusun' kwenta kane tokó' ni karasun' man, bé nej ta min si ñaan rruhua riñan 'ngo refri.